المكونات الرئيسية للسيارة هي الهيكل الخارجي والاطارات ومثبت الاطارات وموانع الصدمات الامامية والخلفية المقود والمحرك مخزن الوقود مخزن الزيت وكراسي السياره وصندوق السياره الخلفي والشبابيك والابواب بالطبع يعني